हमके संग्रहाले में ज़्यादा समय पूरा दिन बिताना पसंद होई। क्या है से कि संग्रहाले में बिलूप्त जानवर और भी पुरानिक जानवर या कोई भी पुरानिक चीजों के नमूना संरक्षित रूप से रखल जाएच्छे। वहीं चीजा घर में जंगली जानवर या फिर कुछ बिलूप्त प्रजाती के जानवर के रखल जाएच्छे। चीजा घर भी बुरा नहीं छे। उभी देखे या मनुरंजन लाइक अच्छा जगह छे। लेकिन संग्रहाले में ब्याज्यानिक अनुसंधान और अध्यान हो गई छे जहां की कुछ जनकारी मिले छे।